Jekuaeñono yayangareko kavita "he" yande rejare, aguiyeta oajaete ye mbaerejaka retare ñamae, aguiyeta oajaeteye yaikitivi yandereja, aguiyetavi mbae ñañono mbae ikavimbaeva pipe yaitioaveita aniara mbae oya jeje